kwafadai fatansalu tliwinahu dida dai ka tokwa padai fabalalusifakawakawau faka waka kwakausi sadadaka totadadaidadayo waham kimaiyamau amma tammanakatarhikau tsir nenakau mundai dosinakituwun innaririu hiyusi sizuwusidi tsi fatsifau innakawahiyusi takautasadi sadadaka totadadai dadayau aki maitamau hakatima badabinrarrau don wi lokaci hamzuma gar gajiyanamau kwadima kavurka tliwi bada rira rikani harbahiyamata <hesitation> tawazi. Inna atladi wanki tadadiyama hambatawan ki gwa taiwanki davama tliwibacifadahi saboda yadda enadadimusi endayake kwariraka di vaya nakabi innigyaka tuwusi to tagyiya gyia dada ida dayu akimaitamau munde dosinak tuwun naka darhi tsirnemaka tijidarhi kwadimasika totliwi tadadaidadayu akimastamau ammabayanti kadai munsima widarhi badaimusi daranahakau zahiri mimar rirakika conakin kuma kawaka jinatsir munka dosinaki duwunka.